Mi meɗi yaha leydi Nijar, leydi kamaru, leydi benin, e Mali e Saudiyya, Masar e Habasha fuf mi yeehi, daman leydi Najeriya ɗon mi dayna.